Vambwirwe phakwa vairima enji ghambia kindo kichaa kwa vadu vengi kana thana kuvichwa mera tegemea du kulee phambwiepho vakufurie inja higyani maana, uka lupha luvambe ukaghira- ukaghira hali njicha <hesitation> ukaghira hali njicha <hesitation> vaku hairima haghire vairime ku- ikutumishira- kutumishira kwa vandu vya mfirii hiya handu kudidisha mfiri hande kathana andeaghana na nyumba hagheanda huwa na ighare. Lekana andethomesha vana shule. Mera uparilo luva ndio ndio mvareka ana kirwerwe kana niikuvaadu. Henachio wategemea vekirwaremo urwerwe kindo kichaa, mira vingi verima kuarichira kindo hatha kira hata therikia kenyi. Kwako kwicha heghire, haghire mndu herara hara furire uka- uka- ukapata eh! mbwivu kwairima mkorea kindo kichaa kana vakurere kindo kivichwa yategemeadu mbwietho wapho wakufurie njia yanakwe henangu yapho wakuvikie kiasi kiasi gani mera kwa kweli rerwa kicha kwa herwa mira wakati mingi kwarerwa kivichwa nifundu vambwie vakei.